Orre kivi kantai; koku te kakan ntaka janijaranu ja orre ntai kiti yuka chi mani anu kaha kiti yuka ninkakan